Ny milina fanasana lovia dia toy nyvata mahitsy zoro anakiray. Misy toerana fa- azo andaharana lovia ao anatiny. Dia alahatrao tsotra ao anatiny ao fotsiny ny lovia, ny sotro sy izay rehetra tokony ho sasainao ao amin'y fitaovan-dakozia, de idina. Misy toerana a-natao fandrotsahana rano-tsavony de alefanao io rehefa avy eo. M- mandeha amin'ny herinaratra. Dia izy ihany no manasa ilay lovia ao avy eo. Rehefa avy eo dia mandray lovia voasasa fotsiny enao avy eo.